विशेष अवसर म बाल के बढ़िया सजा लेना चाही। ताकि ओ हर बढ़िया दिखी नहा के शैम्पू लगा के। ओकर बाद तेल लगा कि निकलना चाही। अउ बाल भी बढ़िया छोट छोट कटवाना चाही अगर तै लइका हस तो।